Tab kauso a riya kauso agibeb dabbobi aiko ko moyasi andi gyadau mi, kausi kiti giwa na ko nduko riya goko moitu kauso mudanko a riya sotommi, mudanko riya saimu hak marshe saimu moishe giwa marshe kiti ah wansi dabba yiya ta af ai wammi giwa ah ashe kana giwas ka'a! munin banta giwa saiko somi amma ni samsam in banta giwa saina lomte marshe moɗato gag riya ama na dole ko anto bille, danna onto bille ba gabatkoma gatato amma na ontotit billemmi shikenan a do gaɗato dan giwa agibeb dabba andi nako giwabu waisi andi gyadau waisi a a washi amma na damba tebummi a iko 'yabu. giwa nako lomkote riya kinawa nako bunkitkoma a moya kobu amma nako bunkitko shikenan sai nditu a gadato